Əə nafar, nafar in ris na nan, yaa gorliyo ris fene taboo nezeg ŋgere ɲenene ris pənən mo ris ey ʃirkine to, to oozot tə ʃoowol naa. Neen nazeg ɲelin zig tə zər ris inʃirka. Ris fənəndala, ris inaa, in isemile. Nen ɗob go matabo ogoɲ. Ɗob bantə obaɲaa woo ismile. Nafaran, fariden ɗaan fariden ris fene raaf. Yati ormo ŋgal ʃawa nə tarafa. Tuzetaboo, tuɓa oogo roɲ kuugu nandal. Ya aaʃ il zigiɲmə. Neen nduze taboo men ŋgal buun tu oor. Woo tu koso de tabo gara nan nduz fendeɲ ʃirge na rafana. Ndegen kəleɲa tariɲa ris. Se neliɲ se raa turum ŋgutu neele ɲaa, neen ndugu ndamun marawaay. Tuz fenen aazendee bar giyenda. Nen ris nen, a khalas set. Taraɲa bari maane. Tariɲa bari maane bari toogo, lel riim cit cit.